Number tolbb tunen ishii number dhadhani gargar fudhenumuu maan ishin won tolbaa toko, lamaa, sadhii, afur, shaan, jaa, tolbaa, dhandhethe inamaa gargar hinkhodhuu maaana aban tokko malsun afur fudhetha khuninen sadhii fudhethaa dhadhethe idhuuthi gargar hinkhodhuu won akhanathi dhub number tolban tuun ishinii akhan jirtiii number suun